Kebiasaan nuange neton tonsea samakekaleio mina di wawalunca mangemo lungaup wias mekawawene luncerati memang kakoan neatua memang siapo sekeluarga seluka wo seluka dimompo nepah newan nepah umpesediaan witu tukar cincin akadw witungkumalingera sewisa haripira tanggal pira nendou kepira aki gereja pi bisa kumaweng apinke gemim ke, pante kosta kek, apeng kek. Jadi mekelele' bitu na'gamangni masing-masing saca wawene apen ona skaopaena sakopaen nyaku muntep advent tansakoso kitade momoali terpaksa sitoamaya lumele musmowengi ah komaweng advent masuat mantu yang penting sara' kumaweng wona' da panusep tuaya se rinte' yayi weantanepah untalu. Kabiasaan wangetu barang masumpamanya sacakepa rumaini tu tuantuama masi buene sacasio po'po' konawean lipulu poongja kapadoi takura lima pulu juta umpamanya karna wiantonsea kebanyakan budaya tonsea ketet woswowene yei tinggi rumai martabatna jadi japauas pawaang harta apalagi pakonera sacadumunta sasera apat mamuntuari wostaubunskawengan dimutaki musi inpuluan abusan roko dua peske yorekenen nonarga dua rokok dua pesti kapatakura kapadoiten takura umapamanya dua puluh juta onai mpe kasina saca simikola lulusona burumo pengeluarane tuaki si orumai sarekenen owo ratusan juta tampina sasa' niaramimodua sarakumaweng stuamamuwene eda weanmai sepuluh juta teanu satu winang lima puluh juta ti uampapulu juta ti mo modal niaramodua biano muri sasuda sera kimaweng ni tumo sio perumae patataranewenten. Tengtemukado besasio peramaetan nitu mpenting-mpenting nituti akad bewito.